Ha, biz birgalikda ko'plab qiziqarli narsalarni kashf etdik. Bir-birimizga energiya beramiz va har doim yangi g'oyalar bilan to'ldiramiz. Bu do'stlik bizga ko'p narsalar o'rgatdi.